Mam nating us rom ka tan sisiuf, mam nating garus rom ka nas, mam te sisiuf fiisen miya kan. An fo mes nainy mam nating togas rom nas fiisen miya painy kolos kan mam nating garus fiisen miya sop. Ai fo mes nainy mam nating naa rom mam te sisiuf fiisen miya tana auro ge sawa rum painy kaiin tovei mam nating us rom ya tan sisiuf.